<hesitation> Misy ol- misy ndraiky olo am'tanana ty, misy olo am'tany ty leroa samposampona hatramin'io amboa io ma hainy resahana aby amin'io de bakeo izy miresaka am'raha io karaha mamaly koa vavan'raha io, karaha izy miteny reny vavanazy ary vavan'amboa, ay tsy karaha amboa ndraiky fa vavanazy zany <hesitation> mahay miteny koa zany vavan'amboa miresaka aminazy, fa kiasy zany leroa mety zany.